komiði sæl og verið velkomin í í þættinum í kvöld kíkjum við í gáma fulla af fötum sem fólk losar sig við heyrum af þrívíddartækni sem getur nýst í

í heimi og segjum frá dýrablessun í Vatíkaninu ég heiti og nú verða sagðar

rauði krossinn hefur

og flokka föt sem fólk gefur

sér um að tæma grenndargáma Rauða krossins hann tæmir hvern gám annan hvern dag og í hvert sinn sem hann kemur eru gámarnir stútfullir hann segir allt of algengt

að fólk setji eitthvað allt annað en föt í

til dæmis dósir eða mat margir setja líka fötin beint í gáminn án þess að setja þau í poka eins og á að gera þegar fötin koma úr og athugað hvort það eru göt eða eða skítur þetta er aðallega

sé heilt og heilt og hreint Guðbjörg segir að stundum leynist ýmislegt í

sem er ekki föt það er alla vega falskar tennur

það sé samt verst þegar rusl er sett í

þegar fólk því miður gerist það bara dálítið mikið í einum svona gámi rúmast um tvö tonn af fötum en gámarnir eru mjög fljótir að fyllast það er vika þessir tuttugu feta gámar sem við erum með á Sorpustöðvunum þetta sirka þrjú þúsund tonn á hverju ári sem við erum að taka á móti föt sem ekki er hægt að selja eða gefa eru send

úr landi þar sem þau eru endurnýtt eða endurunnin er til margs nytsamleg og nú hafa læknar á Spáni tekið hana í notkun í aðgerðum spítali í Madrid á Spáni notast

upp líkamshlutum í þrívídd þá geta þeir skoðað og skipulagt aðgerðir sem þeir ætla að gera til dæmis geta þeir skoðað brotin bein hvernig væri best að láta það gróa þá geta sérfræðingar fylgst með á

og gefið læknunum leiðbeiningar á meðan þeir framkvæma aðgerðina svona tækni minnkar líkur á því að það verði gerð mistök fólk þarf þá líka að verja minni tíma á spítalanum og

að jafna sig eftir aðgerðir

í Bandaríkjunum krefjast þess að sérstök lög verði sett til að friða

hvítháfa í kringum hópur sjávarlíffræðinga synti beint í flasið á stærðarinnar

nú á dögunum svo kom í ljós að þetta er hugsanlega stærsti

sem hefur fundist á jörðinni geta orðið allt að sex metra langir og vegið næstum tvö tonn þeir finnast aðallega þar sem sjór er grunnur nálægt landi og þar sem sjórinn er heitur

Ocean segir að fólk ætti frekar að vernda hákarla í stað þess að óttast þá þeir séu ekki bara eintóm rándýr heldur búi yfir mikilli fegurð þess vegna hefur hún ásamt hópi fólks

segir reyndar að fólk ætti ekki að stinga sér hugsunarlaust út í sjó með þessum risum en ef nýju lögin verða að veruleika verður bannað að veiða hákarlana að minnsta kosti í nokkur ár kýr geitur asnar og endur eru ekki algengir gestir í Vatíkaninu þar var þeim hins vegar tekið opnum örmum fyrr í

og dýrin fengu meira að segja guðsblessun sérstökum básum hafði verið komið upp í Vatíkaninu til að hólfa af hina

sem fram fór á dögunum en guðsblessun stóð gæludýrum ekki bara til boða í Vatíkaninu víðar á Ítalíu og á Spáni gátu gæludýraeigendur mætt með ferfætlinga sína í kirkju

eigendurnir trúa flestir að blessunin auki líkur á langlífi og hamingju

þarf jú líklega ekki miklar bænir um langlífi eigandi níu líf mikið frost í

í Japan hefur valdið því að raki í loftinu frýs svífur um loftið og endurspeglar sólargeislum í allar áttir fyrirbærið mætti kalla

eða sólstaf á íslensku vísindamenn segja að þetta gerist oftast á ísköldum og sólríkum morgnum hitinn getur farið niður í allt að tuttugu og fjögurra stiga frosti ef blautu handklæði er sveiflað hratt þá frýs það á örfáum sekúndum og ef maður blæs

getur maður fylgst með henni frjósa